ہمارے ایشیا میں کھانا پکانے کے بہت الگ الگ طریقے ہوتے۔ اُس میں سے کئی طریقے بہت اچھے لگتے۔ ایک دو طریقے ہمارے — پہلا آگ میں لکڑی اکڑی ڈال کو چولہا کر کو بناتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں کتے جگہ بریانی بریانی جیسے کھانے آنے ہو گئے ہیں، وہ ایسا بناتے بولتے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا آتا۔ کتے جگہ ایسے ٹیکنک یوز کرتے لوگ بنانے کی۔ سو دوسری ٹیکنک اپنی ہو گئی: اپنا ایک الگ طریقے سے مسالہ ڈالنا، سالن ڈالنا، تیل یوز کرنا۔ ہر کسی کی اپنی الگ ٹریڈیشنل ٹیکنک ہوتی پکانے کی۔ ایسے ہمارے انڈیا میں، ایشیا میں بہت الگ الگ ٹیکنک ہے۔ جیسے ایشیا میں چائنا آئے، انہوں نے رائس کا رول بناتے، وہ الگ کر سے؛ یہاں پہ الگ ہوتا، یہاں پہ روٹی کا رول ہوتا بھی۔ ایسا ہوتا۔ ایسا بہت الگ الگ ٹیکنکس ہیں جو ہم ایک دوسرے سے الگ بھی بناتے، لیکن ایک الگ ہم بہتر بناتے۔